لو نجدر نشهد حدث في التاريخ نحب نشهد لحظة الإستقلال في ليبيا في عام ألف وتسعمائة وواحد وخمسين، لإنها كانت لحظة فارقة في تاريخ بلادنا، بداية تحرر من الإستعمار، بداية مرحلة جديدة من بناء التطبيق، كان وقت فيها آمال وطموحات كبيرة، وحبينا نكون جزء من هاللحظة التاريخية اللي تغيرت نظرة بلادنا.